Eh mmh esye sahi namanya khulakaya tsilomotomo tsinyishi. Lakini natsa nende lulomolomo lwa nevulwa ninalwao olulomolamo lu netsa mushivala muno lu nakana nalwa lwa khuranga no lukabras <hesitation> esye nivere omukabras na nayanza khulakaya olukabras sana ninakana nende avandu va yinga senyela khwi nyakhasia khulakaya lulomolomo lundi ombu ooh natsa mulu, mulwingereza ama muluswahili ta. Esye nopa olukabras lwanje kachira lukabras luno nilwo luna kona ninalwo mbona litupwe avandu va yingo vala. kayanga lukabras luno. <hesitation> avandu vanje vanyinji va ndomanya valakayanga lukabras luno, senyela khurulamo tsa syenyene ombu nikhole ombu ndalakhananga nende lukabras ndakayo lulomolomo lundi ta ndalakaya lukabras rahi yaani vwangu sana kachira amakhuva <hesitation> kolamuvora kano na amakhuva rahisi kha khwechesyekho mfano mulala kho mundu nakhushesya tsa arii, oriena? Olamchipa arii ni mlamu shenesho na shindu shonyela wakhaywa kweri tawe, na fundu rahisi nifwo aah alfu shindu shindi shambao shachira neyanza likabras sana ngumbukanga nendi sheskulu, nasomokho sifa indala ya, ya isimu jamiim yavola iri tsinomonomo tsino tsyasi tsivere sawa. Sasa mbona isyo shina eleshe lulomolomo lwanje enzye ndakaye lulomolomo lundi na paka valova var. Tsilomolomo tsino tsyosi tsivere sawa. Sasa esye omwene nikhoeranga olilomolom lwanje, nolukubras nilwo. Ata no, khulolakaya ni vwangu. Okhwelewa fundu ni vyangu. Na khunyola e message khurula mulukabras ata omwana tsa mutiti khumanya lukabras anyela yevulwa tsa sahi nomwechesya lukabras namanya, kachira na lwangu nilwo, hasa khuyanze tsinomonomo tsyefu, esye mwene nayanza lukabras kachira lukabras tuno iwo iwe nevulwa nainalwo na nafwa ninalwo.